اشوف انو الرياضيات هي مادة اساسية و مادة و كل الأشخاص لازم يكون عدهم دراية حتى لو بسيطة عليها فأشوف انو هي مادة كلش اساسية النا حتى نعرفها.